བསུ་ཐང་རེགོ་ནས་རྣ་ལས་ཆེ་སོ་ལབོའི་དཀའ་སོ། དེ་ནག་དེ་རེ་གི་སོ་སྲ་དི་ཁ་མི་སུ་བཀྲ་ཆེ་ནས་དེ། བསུ་དེ་རྟ་བའི་ག་ར་ཟུ་ཆེ་ཆེ། དེ་ལེ་ཁ་སིས་བསུ་ན་ཐོག་ཡ་ཐེན་ད་ཡིན། འོ་དེ་ཆི་སྤྱ་ཐེ་གི་བེེ་དེ་མེ་སོ། ཐེ་ས་ན་རེགོ་དེ་ཐག་བེ་ག་ར་བསྡུ་ཆེ་ཆེ། དེ་ལེ་ཕུ་སོབ་སོབ་འོ་དེ་ཆི་སྤྱ་ཐེ་ནག་རེག་གི་དེ་སོས་ཡིན། རེགོ་ལོ་ས་མ་དི་ཆུ་ཡོཾ་མང་འདེལ་ལབས་ཏེ། ཇོ་དེ་ཐ་ཡིན་དེ་ལེ་རེགོ་གི་མེ་ཐང་། ཟེ་མ་སེམས་ཆེན་དི་ཆུ་ལོ་ཁེན་ཡ་ཁེན། མེ་ན་ལེ་རེགོ་དེ་ལབས་ཏེ་གི་ཆེན་སཏག། ཐེ་ས་ན་བག་ཐེ་གི་ནག་དེ་ཁི་མེ་ནས་དེ། རེགོ་སོ་སེའི་བསུ་དེ་ཕི་ཟག་ཏེ་གི། བསུ་དེ་སོ་སག་དི་འགྱིངས་ཆེ་ཟུ་ཏེ་ཡིན།